برقي جارو یو کوچنی برقي ماشین دی. دا هوا له یوې خوا راکاږي. د هوا له زور سره خځلې هم راکاږي. خځلې د جارو په دننه کې یوې کڅوړې یا بکس کې جمع کېږي. فیلتر د دوړو مخنیوی کوي. د جارو پایپ تنګو ځایونو ته رسېږي. جارو کول کور پاک ساتي. دا ماشین د وخت سپما ده